أني أحب كل المواد العلمية ما- ما عندي مادة فيهم أحبها أكثر لكن أني أحب الرياضيات أحب العلوم كلياتها، أحب الكيمياء أحب الفيزياء أحب الأحياء كل هذي المواد كانت وايد أحبها وايد <hesitation> ارغب مذاكرتك على طول. ما كنت- <hesitation> ما كنت أمل منها.